Tëtäguasu Indiape jaereta oyomboyigua <noise> mopeti yigua pitavaepe kua yigua oñonoreta jeja iarambo ani jejapikare jokuae oipota jei ikirei omenda iruvae ndie jaema jokuape jeireta punto o cota jaeramiñovi iñaka omomiiretayave kotikoti jokuae matei oipota jei mbaeti ko mbae oipotavae sino que <noise> jokuae oipota jei erei mbiareta opaete ara rupi omotimbo <hesitation> peti